Agu kûrkuri nôfera înni gisiga kûrkuri mire kôoli ini bur zuntu kûrkuri dugusu tigisoore buu dugusu tigisoore ini au unnu bûrru ni kûrkuu saga terig kûrkuru saga terig kûrkruu saga terigiree tigisoore saga buzuere au keyi îsi coore fii dittiŋoore but yege amma duro zurug. mena gii ñiir inji inda labartami saga kûrkûru tuzu re ai ciir kûrku înni môlofur môlofur dugusu tigisoore aya fuug dugusu tigisoore aga guruwoore dugusu yîgaa teroo dugusu niĩ keyi ai kôi ciiŋa sigin môlofur kôoli ciiŋar wûun. Dugusu înni unnu masal kar unnu kari dulni duro îsig. Duro îsoo mire ina gura aga curkoo sigin loko bûrruma lôyiŋoore duro îsig diskitee ŋûnisi dugusu tee hanani saa huna yiriig maafur loko salamakum a noore kôi yîge ciire terig. Îyi šin ciig saga gurure cii ciire amma tirkana ginna yîssoore kaar yerri na kilemetira murdom gor ginna tere orko au-u cîrig orko au-u cîri yînima ûwoo saga eroo bûrru îšig. Bûrru îsoo inda daare ko sigin nuku ñenni sigin bûrru daa nirde ke tigisoo au <hesitation> inda yam kaŋgar kannu te kinciyoo tigisinni <hesitation> inii inii «côfiri tira unnu wanjasaŋa » intigaa inda ini goli indiga côfiri taa dugusu tagannig. Îyoo a fadirgaa na mire tabka ini zundu diiŋa loko mafur ôwel ŋa tigisig sigin unnu kûyin duro. Kûyi dugusu tigisoore ginna er orko amma goyingi ina amma fûyin ini ciiŋa ginna goyinere ini ciiŋa goyi. Ininuŋoo ni <hesitation> ginna ara ka tinda ogoni ini tira zundu tidir ginnar agu duro na bûur ginnar ini zuntu kûyin zuntu. Kûyin ini bur zuntu dige kûyin kulli haki waanur waagi ni agu kurku ŋoore daa digi nawoo eke sununa wuruna ini mire coona ini tabka dinarare haraniŋire ini ŋûli kereg goyi <hesitation> owon gii foki kizeyi izere jaak ini bur zuntu amma-i kûyi ndir ašindina bur zuntu kûyin ini gor kûyin komil kûyin ize tani fûyima aŋ fûyini bur zundu agoni mere ini gisiga hananiŋi mire karakam dîi Karakaram dîi. Mire mire kôoli ini cuu mire deere kee caagire ši ini zuntu ogon te ke fooda gisigire ni ši lakin ini indim haki laa nciriyoo daa digi ñanawuu ŋûsowuni. Laaŋiroo walla zûlon ke wotir ke ini tira ke sigin riske daa taganig. Lakin kuu šii naki kufitini kufuji dana tiiri ñirinni tira goyi zomñig dagoo ši duro ize ñoo oro cii tabtono ini ñirg a cîroo kûyin turku durrin aũ wugirene ši rôzi bes wugi. Mire dugusu bes taganigi ni ini kôoli Šeitan mura wahid tagani tigisoo ini kuri ini iniyã inidigane sasu. Sasu na halas kôoli ini bur zundu ogoni yîsoo nukindin yega amma bes duro îsere kee hujuwer ke daa nuroo kôi ñûwere caag za zundumu mire burta aũ fafarñig a cûro mûlofur <hesitation> a cûro ini ai sasu. Sasu ni ini bur hatir sasu ini bur zundi mire ogoni gînima ginna mire bûtkeni Ini mire ginna re kei zamtire girima kerekere addira duro duro dîi. <hesitation> digiya na tuzoo cin duro saga tigirtire. Saga-i tigirtire yi mire mûlofur gii turta mura waa. Gini kerekere ke dîi ina hayira zundu hayi ina zunda. Mûlofur mire kîri ke ciirna mire kîri kii šiša mire saganu nusreni ciima bunu mire deri a nuu dugusu taganigaa sigin ina ini aũ aũ doroyinni mûlofur kogo na aũ doroyinni rôza hunaa kurii ini daga na sigin fôdiya gisig ni rôzi na orkoi addii koo na cîrigi mire ginna ginima ginna addira agu kidde kiruũ kere mire kiri kii šiša. Ginima addira kelekelei ke ciirna mura ginna ru aŋkuruu zuntu amma ina ara kôoli ina ara nufadar bur zundu ini ajab marawahid kôoli tan toore woziji te ke na mire ogoni « bôtikii » indirgaa bôtiki na rôza dagu ini zundu marawahid « bôtiki » indirgaa sasu bôtikii Sasu bôtuki turku mûlofur zigir zigir saya nusurei zigir mire na zundu ciirna lakin mura ginnar na ina ara zundu re ini guru kaa kûyin zundu kûyin danare ni ini môfuni ini durusa ni kûyin agu mire dinare ogoni mûlofur mire na dugure mûlofur mire na. Wayi koo wahii in zundu sigin na dugusu taganigi. Dugusu tagannoo lau malayi taganigi ni îyo aũ na kal ini tira hakiŋoo sigin farciŋ bes. Sigin farciŋi ini ôwonni danare ni kidde ni ogon <hesitation> rôza ina ara hayiwa dugusu taganiga mire ginna ru kidde. Ini ciiŋa ginna mire kidde ini wayi ke bes wayi ai eke a daa tak tak tak cawii bîyig. Tabka zundu hêi tira ai ini ajab tira ina bur zunda nuu ina kôoli ina marra wayid ina šidida mura ina ta kôoli <hesitation> aŋi faroo ŋanimmi wayi nta mûlofur ndaa turku nta zigir daa bôtiki nta sasu nta côhurumayi côhurumayi nta ina mundu ginna. côhuri côhuri tira côhuri tee ai zundu côhuri tee dugusu taganigi côhura mara dîi ciin <hesitation> mûlofur <laughs> mûlofur ini zundu zigir ni dinare ni kidde ni owonni kidde ni danare ni ciiru kuyin ini môfuni ini danare ini tira gii hagiŋoo in tee rahcini sigin mire re ini marawahid zundu ini zundu hinnoo bur zundu ina ara fadirgaruu ginna mûlofur nir kuyin nir sasu nir iyoo wayi wayi nir iyoo sasu nir bôtuki nir ina ara nuutur mura duro ginna na dinare ina ginna dagoo kuyin dinare kuyin dinare kuyin dir bara wayi wayi bara tigisoo zigir zigir bara tigisoo mûlofur mûlofur ini ginnar awure ciir ini bur zundi înni kôoli orko amma uwugini înni kôoli mara wahid ini zundu fôdiya zunda didi. A ke ciir mûlofura ina mura ginna kidde ke ke nizam dîi sun dîi. <hesitation> te kee ã tira mani tûrtu cini tûrtu ônum ni tûrtu yala ni tûrtu ciin dugusu <hesitation> tere subu unnu dagirdaa wayi gii fokdindo dagirdi wayi kôoli wayi gor yaam ndenni mûlofur koo yam nderig. Yiriŋoo nderig nuzoo na nderig ciina wayi yam nden owoni danare ni hayiwana ginna mire ru zundu kôoli bêi ina mura bur fatira marawahid ini ara ginna isig tira ai ini famun kôoli gisin tomur cii ciiru wayi <hesitation> dûguli zundu ciiru wayi zundu ciiru mûlofur zundu